اكتر حاجة مضحك حصلتلي أن أنا مره قابلت واحدة اعرفها والمفروض ان أنا كنت قاعدة اشتغل معاه وكده وقعدت كتير اوي اتكلم معاها وبتكلم معاها على أساس أنها اسمها حد تاني وفي الاخر طلعت اسمعها اسم تاني خالص غير اللي انا كنت بقولها بيه